Tate, maa wote watabea kibondei. Wauja maa, baba mjaa maa, huyo waumbia tate waunjaa tate, waumbia tate wose niwakate boe kibondei kwasababu wote tu wabondei.